زه د پخلي لپاره کوچ خوښوم. کوچ طبیعي خوند لري او ډیری خواړه خوندور کوي. غوړي هم ځینې وخت کاروم، خو زیات نه. د څارویو وازګه کله نا کله د دودیزو خوړو لپاره کاروم. د روغتیا لپاره کوچ تر نورو غوره ګڼم. خو هر څوک د خپل خوند مطابق انتخاب کوي.